Samaa kpɛe, mbɛ kama mbɛ ŋ la ko. Kɛ ŋna fɔ ŋna musiɛ ye mbɛ tana kɛnyɛma jiifɛ. Mbɛ ta kɛn-pɛŋ mbɛ to ta, mbɛ be wa kɛ ŋ nyɔmɔ tiina mbɛ a suua. Mu ya kɛ mua bɛ lɔ. Mui ta mua keŋla. Kɛ hiŋi jiifɛ ma bɛŋ, hiŋi kambá ma mu kɔ, kɛ mua nyɛnyɛ. Mui ta wakɛ kɛnla mui mu ko. Kɛ mua jɛ. Mui jɛ lɔ kɛnyɛma lɔ. Mua jɛe kɛnyɛma, mua jiiɛ fɛe lɛimu, kɛ mua fii. Kambá ɛ mu kɔwakɛ. A mu kɔe, feŋ leŋ mua tiie nu mui a tɛluŋ. Mɔɛ bi i fa da fa da fɛ wakɛ. Kɛ ya ta. Kɔmo jiifɛ-jiifɛ wae nge a bɛ kɛnu wa. A bɛ kɛnu wa. A bɛ gba gba. Bɔ we ta te lɔ, bɔ we ta liifiɔ. Kiimu a bɛ kɛ, diile mɛ kɛ, a jiifɛ, mui bɔ wa kɛ nyiie liifiɔ mui ta jiifɛ. Bɔ mui ti taana haaŋli saama ai kpɛ mu ma. Pɛŋ mui to kpufuɛ mui to jiifɛ ma. Liifiɛ bɔ mui ta kuɔbɔ liifiɛ bɔ taai bɔ mui na ɛŋ ɛŋ ɛŋ liifiɔ. Bɔ mui na liifiɛɔ sooŋ fɛla. Bɔ mui na sooŋsakpá. Bɔ mui na soou. Mui na liifiɛɔ. Mua nae, hiŋi kambá mu kɔ, mua nae feŋ leŋ mua, mui a tɛ luŋ. Mɔɛ bi ɛ ya feŋ leŋ mɛ fɛ. Kɛ ya taa kuɔ, kɛŋla. Kɛmu a tiie i boɔ, i ta ya musiɛ tiina. Ya tae ya musiɛ tiina, i ya taa ya musiɛ a wuŋnde ma. A wuŋde mae, ya i koe, kɛ ya feŋ ndɔ. Ya frŋ ndɔ nde kɛ ya sii ɔɔ i bebe kpɛ i bɔɛnu ba. Ya bɔe nu kɛ ya ta ya sa lɔ. Komu jiifɛ wae nge a bɛ kɛnu wa. Taai lɛi gbi wo kuŋ taa jiifɛ wae nge. A bɛ kɛnu wa.